Qëllimi i artit n’shoqni osht me kriju ni ndjenjë <hesitation> shumë pozitive, ni ndjenj artistike edhe kreative. Ni lloj inspirimi që shumicën e kohës mungon në botën e tashme. Secili prej neve kemi qef edhe kemi <hesitation> shohim botën ndryshe kshtuqe arti mundson që krejt me gjet’ veten n’diçka.